Alaa, yimɓe potaani e yahde e tagopeeje goɗɗe. Yimɓe poti tan ko heddaade e leydi ngati ko ɗo Allah neli yimɓe. Firti ko ɗo yimɓe poti wuurde no haaniri ni, potaani yahde ndaardude wuurde nokku goɗɗo.